<noise> Mana dimy tao iaho hiomanako ho lasa mpilalao eseky mahay indrindra eran-tagny, i fomba ataoko <hesitation> ata-ant-anatanterahagna izany da magnety direct agnio tournois io eo iaho aloha, da magnety sara hoe aiko ai gny paik'ady, izy ame ny tekniky fanigna amin'azy, da <hesitation> magnety video, magnety tuto ny mombamomban'ny eseky da magnano ekzersisy sady <noise> magnano entrainement momba ny eseky da zay.